Njeemaagiyaa e hutina e bibele maanga dow ɗateeji ɗuuɗɗi, arande e nga hutinira ɗi dow kulaaki e hoore maanga, ɗiɗaɓum nga hutinira ɗi to nga yahay nga annda to koy nga fa'ata e noy nga yahirta, kadi e nga hutiniradi nga takka nga daro.